بالطبيعة التعليم مهم برشا للمجتمع، يعتبر الأساس يعني اللي يقوم عليه التقدم والتطور اللي في أي مجتمع اللي نعيشو فيه توا، يعني <hesitation> يعزز القيم والوعي الاجتماعي، وكيف كيف يح- يساهم إنه يحسن معنتا <hesitation> في المستوى متاع المعيشة والجودة متاع الحياة كيما نقولو كيما يقولو معنتا العقل زينة يعني التعليم يفتح الأفق ويوجه الناس لاتخاذ قرارات خير معناها.